Miga da ɓeta tu ẻ esa ndye yi ẻsa ẻ yi nyize gbmada sa gimi ge yna ẻ tswashe ɓwa nuga se tswashe <hesitation> nukpa ma rim, i mean, nukpa ɓiɓim ɓena, tswashewo yo min miga gna ɗye. Tswashe gnami ɓe ye pe zaza nya gna dye eh aza nɗye mi aza mango ba nɗye a ma mi dna yna ɓa gnami baye muhni pe zaza, ɓena, nɗye nya fara de ‘pa kpmi ɓe ma pa kpmi ya tsi ba ndye bmya gi mi tsi ge du e, ka-aza do nyi du yna, gbmari, ada epa ɗye kpmi ɓe nyi ndye e eh e miɗye ɓwa aza, maka pe azado ɓena ma knawo ko ɓelo atsi ba nɗye ga tsi yna, muhni mi mal on, to ɓole mile yeo mi chnu tugo ba shna nɗye tswashe nyize re ɓe wa ginu hni ayi mi mi gbmada, kuma ba nɗye tswasha a mami dna nyi ma aza manpe nya gna ɓa dye mi bas a ɓa nukpa de gba gnu gɓe m, miga sa ɓa nukpa de egbe botayi ɓena ma snu yebo gi ɓa, iɓa snu migala, ɓa kpami migala to mwa ge alo tsi esa nɗye ma ɗo makato pa kpmi ɓyiri ge yna mi ɗye mu ɓe gna gba gba dna azan. Tso, aga zhi ɓa mi gi bye ɗyi dna ẻ pa kpmi ba hnalo, ma chi ye yna mi ga gna miɗye ɓyan қhe ɓyiri nɗye mi ka shi, mi ka nana to, tswashe gi za ɓ n ma ɗye ɓe hna yelo, nga gna kai asnumi gbmada, kuma, miga da ɓeta tu yidye ɓe chnwawyi nɗye tswashe a snu za za nyi ɓmya gye wo gna ɗye was nu tu gni e nyize re ɓe ero rihna bye. A zhi ɓa de zhi ya wuga fi e wyoju gi ɓe nyi gala tsi ba nɗye aga kni za ndye woga shi ewo ɓwa ẻ a-pita lugo yna, adolo ga ku aza ye kpe pa aga mi ye da lala dna, alo le tsi ba hna, nɗye ma de gna yi byakhe dna e aza, azhi ɓ de tsi yna, aga da mi tsnu ɓwa ɗye aza gna bare mwa nɗye ɓa ye gye mi snu ɓe hna yna muhni aza hna ɓa yi aza nɗye mi ta ɓa ga da ɓeta do zaza m mi ɓa gna za ɗye a snu ka za nyim yna to, ma snu wori hna gala da gnu eye ɓoɓa wato agnu eye tnu wni, ma snu yebo, mi gnayi sa’ai e nyize ɓe e ɓe, a ɓe mari snu ɓe tu gni ẻ ẻh nyize re ɓe, chna ẻ azangoti do zhi’o ɓe nɗye gab u ɗye a gna ɗye yi eɓe mari yna, aɗya a mi sa ye dna du, to, mi ɗye mi yi wori peta tsnu hnayi, miga gna tswashe ma snu yebo, muhmi mi ye gi zaza he renyize ndye he ga wna wye ɓwa he snu kukari he snu ɓe mari yna. Za nɗye wo snu’ɓe mari nyi, tswashe kpayi de woyi, mi ɗye migna tso ɗye miyi ɓe na snu num miyi kemlo, zaza yi wo kem lo ba, tso e womi mi snu zan goti do zhi shenuwna ɓe m. Ewori ɓa mi dna ba kemi da ɓeta gi mi agba ri do nɗjye sega lo zhi zhi e nyi ɓwa yna, zaza ga taga wo snu ɓe mari, gbari yi wo ri nyi wok o wogna zaza snu wo snu’ɓe mari shna ɗye ga ye ge yna. Nɗye hega smi ɓe mari dna e ɗyi ze, eɗye ɓe mari ɓe mari ɓwa he ɗyen, to yi dye ya bye ɓwadai yiga regɓe lo ba ge du zaza wo mari za ndye wo snu ɓemmi ma be mari dye wo wye n ndye ẻ tswasho ɓwa mi yi wyegu mari ɗye mi gna yi sa’a e nyi hni ɓe.